هلا فيك السيارة هذي توفر لك كل اللي تحتاجه من أمان وكفاءة في إستهلاك البنزين، غير إنها مجهزة بأحدث التجنيات التي تسهل عليك الجيادة، تصميمها عملي وتناسب كل إحتياجاتك سواء للسفر تنقلك اليومي، وإذا حاب نجدرنرتب لك تجربة للقيادة عشان نشوف كيف السيارة تمشي وتناسبك والسعر هنا معجول جدا ومجارنة بالمزايا اللي راح تحصل عليها.